À rà ley nyi rà tsì cha nyi nì mí nga ó ndèymí cha nyi nì rǎ mí nga ó ndeymí à rà ley nyi ra déy lǎní ya nyi chuw nyi nì ngǎ silimu nà nyiro nyi rà dey ngǎ ddeydha nà ddí nyi rà dey nyǐngá dhǐy njěy díya nwangú nyi jùw nì shú

À nì bu hwǐ à nì bba dhá à nì lindò-dha mbǎ bba ó déydha ddì nì nì ngǎ à nì léy bbalè nì ì ó nga piy njaddí bbalè nì rǎ ngéyníngà

Dhì nzòw nì nzòw nì chùw nì tuwtuw ní nga nì ndrǔw nì ì zz zž ddǔw děy ddǔ à ní njà ddí ndrǔ kpa ní ndrǔ nì nzǐ ndrǔ tsotso kwo fú nì lò má dhi ndèymí dhì nzòw ní nzòw nà nì dǎ ndèy ò lu nì lò nì fu

Ngítss̀ djúnga mí nyû dzzdjú mà dow nì ddǐngǎ mà shi nì lò nà cha mà rǎ njèy nì mà ngwo nì ngwo Ddrà mádha mî ma nzz nì Ddrà ddíyà mà ngú nì rà ɦiy

À jì mà dhǒ jǐ fú ndrú dho à jì mà mbǎ ndrǔ tsúw dzà ò cha ney kadho ndrǔ rónga pbò mí nga ò à jì ka ddǔ ndrǔ nyú nzǐ fú ndrú ddá ì zz à jì ka pbǒ ndrú rónga lǎní

Déydha ngǎ ddiy ní nì à ngu nì bbalè zòw ní à léy nì bbalè so nì tho nì nzǐ à léy nì bbalè dhí chěy ní lò ddí tde nì ngǎ à léy nì bbalè kǎ ngéyngéy ní déydha jì njàddí bbalè nà à sa nì bbalè dhí nyí

À léy nì mà tsi nì ŋá dhi ní ndey mà za ò ddiy à léy nì mà pbo nì mà rónga dhi chùwdha ródù

À kà fú nzòw dho ddí mà sš sòrónì dzà cha ndèy kâ ì nà nì fú nzòw dho à kà mà dzž gǎrr ddí fú nzòw dho ndrǔ rǎ ndanà sùkúl ò ndaní ndrǔ dhí sòmù ddí déy lǎní cha ngéy ní bbalè ma cha ì vì dey sǒ dhî nà à nì jǐ mà léy ndrǔ ddí dey ddìkàddì mà nà ddudjúddù ndrǔ ddí nì Ddrà dyà nì bbalè

Ndèy rr̀ bbalè chuw nì li, ndèy jì bbalè nì li, à déy li má cha ndèy nì ndèy ó hwî nà nì, à ji à déy li má ndèy shi lò tdey nà nì à ji à déy li má ndèy nja nga ndìy nì

Dhiy à nyi bbǎ à dhò nyi gǔ à dho nzǐ à ndrŕ ndèy fu lò kíyddà nà nzǐ à njěy ngǎjìní lò kíyddà à bbǎ ndèy jì fú nì ddì ní nyì déy à mà nà wá lǎnà fú nì rà lì dò njèyèydha bbu déydha ddì nì dhò

Ma ra nì nza ò ma ra nì mà tsá nga nza ò ma ra nì nyû bbì ma njey nì dhǐy wǎtò à ká madhò klòw bbu

Dhì nzòw ní nzòw ní ndrǔ í ddu kà ó nì ì kǒw děyddù ní dhì nzòw ní nzòw ní ndrǔ í nì nzòw gǒw děyddù ní à nì ngu ley ke fú nzòw gòwdha mí sáwà ó ndrǔ nì ngu dǎ kpákpá ní lò ó ddù à nì ngu swà ní njaddí dhì ní dhì nzòw ní ndrǔ ddí haa thókpà kavi dey ǔw nzǐ ì rǎ skul ò mm njàddí nzòw tó kpà ngu dey lǒw díyà lòwdha ní kà nì ndana víde njěy fúndrú mà nà à nì ke swà ní nyi nì njà ney

Ya ma nì ma rónga mb dhi nà ro ma rà nì ddǎwà-dzà ma ddéy nì ma ró jǔw ónga ma thiy nì ddǎwà ndaní ma chǔw klôw ma ddéy nì ma rónga ddíyàchú fú ddǎwà dzzdjú

Mà dzz nì sólà mà ndeyní à kwó mà dhotsò kàss ndòdha nà màdhí dza ó ddu djúddù elèktrísìtì shi nì nzǐ yò bba mà dè í mà nì mí nga ó ney à dho shì à nì jǐ ngu děy li dhotsò kwó gàmétè nà ddǐngǎ ma elèktrísìtì shǐ màdhí nga ó

Ddrà mí lò tdràdha nà bbalè dho bbalè cha ì nì nyǔ'wiy nà nì mbàdha nà ndrǔ rá bbalè gwiy dza kàluw

Mà dho nzòw gwiy mà dhí bbúw ó lò nà ya ngísdjú mà dòw kasstsò ró mà nì kass dho ro ndruní cha kpawa ó lò ka déy nì klo mà dhò ya zz mà mànì nyǔ ddròddró ní ndrǔ nà ro

Mà léy nì dda lìy à déy lǎní nzánà à mbǎ mà ró dhi

À tsǐ déydha nà dyasi nà lǎnà nà ngǎ ley ní, ngǎ lò rr̀dha ní nyì mbǎ à somu ò à tsǐ ka dhó somu sò ŋǎ ní bbùw ka déy ndanà cha ka shǐ ndana changá kpa ddíyachú à rà ley à rà lǎní lò tsì li gwídha mí lò ró

Ma thi nì màtsá bba kà ó nga déy lǎní ma dzz nì lǎní ru nzòw ró ma dzz nì zǎ mà Idi ddù ó ndèymí Krismas ddù ó fú nì wá ddu má cha ma nja nì màtsá nzòw nyǔ nga lǎní nì ma ddí ma nyǔ nga lǎní mà thó mà lǎní ru ó mà tsá bba kà ónga déy lǎní fú nì chú à lêy ma thi nì ma fú ddu mà dho

À nì lǎní nyi ddéy nyi silímù róddù ndaní nzǐ à léy nyi ddí rǎ nyi chùw ngéy ní ddu ó fú silímù nà à jì nyi ddéy nyi

Ndrǔ dho bbalè dho li-gwíydha mí lǎnínga dhò ndaní bbalè ká ìdhí nzòw mbà sùkúl ò ndrǔ dho bbalè gwiy li-dhokpa nà ka njey nì njí ddiy jì nà

Ndrǔ dho njí nya nyǔ'wiy bbúdha nà màdhò ndeyní mà chǔw nyǔ'wiy fú nyǔ'wiy nà chú mà ngú nji njèy cha mbr ndèydho bbu màdhó nì ndèyní mà ngú màdhí djiy ronga bbò ndanà màdhí nzòw nà

Fú nyû madho rr̀ nyǔddǎ klàngà nà bǎsàlà ley ǒnò chì ley ǒnò nyǎnyǎ ley ò nò njàddí nì madho kùw kùw ní chì nà lǎní cha ney ndèy nì ndèy ji nì ddiy ley ò nò gbè djǔkù mà ní chú nì

Bbalè ddéy nì fú dhì nzòw ní nzòw ngû ndúwmbá ní bbalè ddéy nì ndrǔ dà ì djá djòluw bbalè ddéy nì ì djòkpa nga sà ndèy nì dhi nzòw ní nzòw ní

Nyi déy lǎnà ya nyi shì nyi dyásì kǎ ddí nyi ka njǎ ddí bbalè mí ngba ní nyi tho nyi ddí lǎnà nzǐ ka tdrǎ ddí ŋá ngòwtsá-dja shǐ ndey li kàó ddiy

Li djùkpa ndèy nì ddǎnì li kà à těy cha li-gwiydha mí lò cha Ddrà cha nzòw à kà à rř fúli mí lò ndaní nzòw drŕ ì ìdhí dàrázà nà ndaní nzòw rǎ sò ddí ì ró 'wíy nì nà fúnì chú rà dhò li-djùkpa ddàdha-dja nì nděngá dhǐ njey la ní bbakǎ ó

Njaddí sâ nà ma kow rà zz bbalè de ddù njàddí sânà ke ya ngǎro à nì nú ngǎ fu ddo ma dey nǔ ddíya ddo

Rí ní ngow kòwdha nyá nì aksident tuw òluw pikìpíkì ǐngí gǎrr kòwdha ya nyi mbr wa ro nya nì aksident dji nì kwó nì ró

Ndeyní ndrǔ tsǐ ì ró lò ndrǔ tsǐ ì dho ì rónga bbò ŋǎchú ddiy fú nga dzzdjú ndeyní ndrǔ tsǐ ya fú silimu mí klôw ní ŋà bbù ndeyní ndrǔ bbú ì ddǎwà chùwdha dhò

Ddrà mí lò-gwíydha nà bbalè dho bbalè lídha nà cha ngǎjìní lò óddù ndèymí ì dhì nì bbalè tdòwdha nà

Màdhí bba ó dhì ní ndrǔ nì nza bbǐ màdhí bba ó dhì ní ndrǔ nì tsì dyǎ màdhí bba ó dhì ní ndrǔ nì ngengéy ní dhǐ njěy

Ya ma nzà lèy njàddí sǎ djò ma mbr nì shǎyi ya ma mbr shǎyi ro ma nì rǎ bàr djò exasis mà njèy fúnì chú rà ley ndey ma rónga rà dey lǎní njǎddǐ kě ma gbú nì dda ya ma nzà lèy ro ma gbúnì nú dda ya ma gbû dda ma nì nga nyǔ ma nì ɦiy

Ma 'wiy nì dda-bbùw óddù njàddǐ mà ri nì ndèy nì pběy dda-bbùw óddù nì njǎddî mà ka nì ǒnga kàss djú ddíya mà mb nì

Ddrà mí lò nì tdrǎ mà njěy mà dò ma bbú màkǎ wǒru mà déy lǎnà màdhí bbakǎ

Ma ra nì hiy híy ní ndaní ma djòkpa nga shǔ njàddí sâ nà ma ra nì ma dyási kàò mà rǎ dzudzuw njàddí sâ nà cha nzǐ ndèy nì nga thǒ madhò nì lò ma ra nì mí ddéydha chùw ma dyǎsi dè

Mà íy à mà gǔ à dhò nzǐ à ndrŕ ndèy fú lò jì kíyddà nà à kà ka dhǒ à dhò à tsǐ fu fú ndeyli nì fùní ní ddiy à nì ngǎ ndeyli íy íydha ní ndey ró Ddrà chú lêy ndey à déy fùní ní

À njûw bba tsò à ká lò tdra bbalè nà ddìnga ó ddiydho à ká bbalè gwiy bbalè ka dey lò lǐya nà ndaní ì ká ì ò ndanà nì cha ì dhí bba ó

Li ró jùw ó nga njàdha wá nì sâ nà à léy nì nzǐ dhi tsúw nì liró cha ndèydho li dhí klôw si sí ní nì ka déy nì ddawà chǔw chowchow fú ddiy léy nì bbalè tdè nì klǒw wá nì sâ nà ya ney ddiy nì dhi nì jǔw ò

À léy nì mà déy nyǔ'wiy nà à léy nì mà ɦuwdjò rr nì ndèy ndì ngéy ní nga à léy nì bba kà ó bbalè ss nì bàti dzà njàddí bbalè dzz nì mutukarì fúddiy dho à ɦuw djò tde nì lǎní bbakà ò

Ndrǔ ndo nì mbr bbalè dhò fú bbalè rǎ ndanà nyû mèy ya kě ddiy dzzìdha ma nì mèy ya ndrǔ dzzì fúddiy ddí fú ni ddí nì dhǐy ka bbû nga fúndrú dho fú nì fú ddiy ka nì ngú mí sâ nà fúddiy mbr thókpa ka nì ngu bbu ndrǔ dho ka nì ndanà ndrǔ ma mádha nì fú nì í dhǐy nyádha má tutsò

Mà dho fú ndrǔ chuw rr̀ fú ndrǔ rà mà nà lò tèy fú ndrǔ gwíy mà lò wánì cha lǎní ndèynì nì nà ndaní mà ká fú ndrǔ dhí lò rr̀ mà ká tsì mà ká déy ndanà lǎní kùm fú ndrǔ nì mà djú li cha ì kà ì gwíy mà nì mà ká fú ndrǔ chuw rr̀

Ndaní cha màdhí lǎní deydha nzǐ à sǎ ndèy

Nzòw ónga nì ndèy ndǒ nzǐ nzǐ nzòw ní déy ddì nyí dhí nzòw nì nyi chuw rr nyìdhí nzòw nì cha nyì rà tdra ì dhò ní lò njěy ì zzǐ nì djòkpoa nì ngú klǒw njàddí sâ nà nyi chuw rr nzǐ à nì jǐ ndèy njèy cha ndèy thíy ddéy ní lò cha ndèydho thǒw mbà nyi ò nì

Ma ley nì nu mà djùw fú à kà ma njey nì ddiy ró à ra ngu jì ma chú ma déy cha ndèynì madho lò dhǒ nì à ra ngu jì ma déy pbò ma déy fú lò mà wá rr̀ tdè ma ngú ddòw nji ddòw ní nji

Mbwa mí lò dho ndodha mbà li kàó mbwa mí lò à dho ley ddí mbà li kàó mbwa mí lò à dho wâ ní ddiy ddí mbà li djú

Cho mbu nì dzzdjú ma rà jì màtsá wánì lò jì li ndèy à bbíy ddí lǎnà cho mbu nì dzzdjú ma rà jì ma léy màtsá ngba má ndèy nì nǎsàri ónì à tsǔw primary ò

Mà dho fú nzòw thíy tsotso djow mà bbú bbiydha mí ddiy gbè gǎrr níchú fú nzòw dhò mà bbú hwî fú nzòw dhò ka bbú lǎnà ní dzuw rò fú nzòw dhò cha ney ndèy dho dhò fú nzòw dhí lò ddí ka nì ddey ney nì ndeyí fú nzòw ndrǔ déy lǎní Uganda ó

Děy nzá ma bbà ma nga dza bbǔwbbúw nga nà ní ma nzz nì Ddrà dzá ya ma shì rútsò djò ro ma ddá nì mèyá kpà rútsò djò dzá óddù ma tsuw nì dzá nga ma tsuw nì bbay djú nga

Mà vi dey ndrǔ tsotso kwo nzǐ cha ì vi dey jǐ nì ddiy nà à kà tdè mà kwó ndrǔ tsotso ndaní ndrǔ nzǐ dǎ fú tuwtuw ní nga ò luw fúnì chú rà ley dhì nzòw ní nzòw rà mà ì já chuw rr lǎní

Fú ddiy ra ley màdhí nyû tsò rà ndèy njuw ddrǒngó à lee fúddiy rà ley màdhí mbr tsò ddí rà ndèy njuw lǎní fúddiy rà ley mà rà ddrǒngó ní dza ya kpa aa ss̀ bba kà ó njí ka njey nì ddìnga ó ní nì lǎní mí lò tey nì fu